Toh sohõ laabo, hayay kaŋ i gono ga te laabo ra, al'aday ga baa gumo, laabu-laabu, kwara kulu da ŋga wane no dabam-dabam no i go, i man margu. Sohõ ir ne laabo ra sohõ hay'fo da ni ne ni ga hay'fo tey da ni na tey ka'kwanda naŋgu fo i ga ney ni se ay ya-cine man te ka'ka yaawo, ir wo hayaa kaŋ ir ga te ir kwaara ra ne ya-cine no ir ga tey. Toh yoŋgo kwaara ra mo kaŋ ni kwanda iŋgay mo i wano iŋgay mo manci yaadin no i gan tey. Ni di din tey haŋkaŋ manci i wano, din ton-ton no i ga ne toh lallai wane ton-ton ya-cine ir ya kwaara, manci yaadin no i ga te. Da mo ni zabu no i ga ne ni se ay wane wo ay haŋkaŋ a te ka'ka fu manci yaadin no ga tey. Toh laabo kuray kulu dabam-dabam da iŋga wane no maana matekaŋ i ga te. Din kway sohõ daŋga Birni-kebbi laabo wo wala Sokoto laabo, wala Kano laabo, wala Lagos laabo, baykulu da ŋga maana no wala a ga tey. Da Kaduna no ni koy, da Maiduguri haray no ni koy toh afookul da ŋga maana no matekaŋ i ga tey. A si te niŋ kaŋ go laabu wane ni ma ney ni ma yoŋgo laabo maana araŋ kulu maana ma tey afoo a si te. Baikulu da ɲga wane no haŋkaŋ a ga te zama sohõ matekaŋ ir fun banda manci sohõ zamano manci a ra no ir go, sohõ afookul da ɲga wane no dabam-dabam no i go.